Igbɔ ké ɔmi zi ámi óɖo baba go ulu Gàánà, Togo Bènɛ́ɛ, ù tà jɔ̀ɔmíì úni sú ɔmi né zè fè ubabanì èle mùù. ɔmfè ìnɛ̀ màaké ɔmi fè bènɛ́ɛ̀ ɛnɛ̀ maa àmòbi nyòo awu ìí ma úbì kɔ awu bí úni nyo awu ígbɔ ɔmi gagla dò hí la kɔ̀ŋjì ɔmi mì Bènɛ́ɛ̀ lèe maa à nàá jesì à nàá à nàá mu fìía ni ɔ̀gbè lɔ ɔ̀ɔ́ wulì ulu baba ɔmi ùú jɔɔmi ùú wulì ulu baba blù Tógó lèe àniìgbè màa wu èle èle màa ɔmi fè maa ɔ̀ŋɔ màa búni bèé ni bàni tu ùŋò gonìà óɖò lèe maa ɔ̀ŋɔ lɔ ùùù bu éwu uni nyà kpíìmkpíìm ití ìí zi elí. kínì búá bú nèé ni bàni zɛ̀ɛ́ dɛ̀ nàábua búá úni ɔmi mù awu ɔmi mù ni ùle nyòo úni nì Tógó lèe gbàa náka náka náka. úni ígbɔ ɔmi fò dò óɖo lɔ lèeè <hesitation> ìgbɔ̀mlɛ̀ òɖò ɛɖí èle ɔmi fè awu ba kpalí ni àjàtɔ kpá, gàlí màaké ówó bazi Tógó lèe bìyé ínìwú maa úni bú nàa zi sɔ̀ta iku lɔ ɔ̀ɔ́ wɔ nukú. ɔmi ɖɛ́ɛ́ ígbɔ nùegbè ela úni bàá kɛ soò ògozè ogonyòo íɖìèné kpéèkpéé elí úni bà fá nìi akpa ìjìjà ìjìjàjìjà kayi bùú do nàáa ŋè ikúnyà úni bà ní ègblɛ̃ ɖìigbo úni bà gú akpa so ikpɛ́ gbɛ́jɛ́ lèe kpíí bà wú jà káli ká si kɔm zá kɛ maa ámɔ̀nɔtú èle àá nyamà ígbɔ ɔmi dò nàáa kɛ̀ úni bu sò kánàmi mɔ̀ɔ́lú sákó tíbí úni bu tuɔmi ɔmi tu kɛ̀nìà sú óɖo lèe nɔ̀nɔ ɔ̀ɔ́ jɔɔmi. óɖo úwaanì màaké ɖi Gàánà maa aɖu owo be fè úyà aɖu ówó ba tu gàlí kɛ̀nìà sa kása à nàáa gu dùúɛví, kása à nàáa gu iku flíflí màké ɖàa mlawɛ ɖɛ́ɛ́ fò ɖòɖò hɔ̀huɛ hɔ̀huɛ kàá ùú mi jɔ̀ɔmi ɔmi na nɔ ni hɔ̀huɛ ɛ̀ɛ́ jɔ blù kpálíme awu búá fò dò <hesitation> jìínjì òɖò lèe kínì kòtè ɖí màa ɔmi fínɛ̀ kɔ Gàánà úni sú awu ùú jɔ, óɖo íìntã lɔ ɔ̀ɔ́ jɔ èé à náa Tógó mi jɔɔmi blù bìàà.